हम लैका रहलीन त हमरा घरे मिठाइ उठाइ लेयाइत रहलन किनके की त उ मिठाइयामेके न चानी लाखा लागल रहित रहलै त सब जना कहैत रलै चानीकेन पिटपिटकेन पेपर लाखा बनाके आ उबाला मिठाइया सबमे चिटकादेइसै। त हम कहली ए बा चानी रहैसै त कहैता ह । हमनीकेन उ वाला निकाललेइसी उ वाला ना खाइसी। त हम कहली हमरो घरे त आइए त हमहु कथी करैत रहली सब मिठाइयामेके सब वाला निकाल लेइत रहली चासचासके। त हमरा कथी कहे सब जना तु काहे उ बाला चासैत तारे नान चास उ बाला त चानी है इ बाला हमनी के जैबेन बेचे त पैसा देतौ । त कहैत रहलै घरेके सब आदमीया ना देतौ। इ बाला ना रहैसै इ बाला खाए बाला रहैसै जे तु केकर बातमे परल बारे? हम कहली संगघतीया सब त उ बाला चासो लेइसै आ उ बाला लेजाइसै आ बेचैसै किदो कहैत रहल हमरा। त किदो तोरासे सब जना झुट बोलैत रहलउ त हम कहली नैखो ओकनीके त अइसनके करैसै हमहु करम त जो तोरा जथी मन करैत हउ तथी कर । त हमहु न उ बालाके चासचासके एक बाटी गोटालेल रली की त की एकदिन गेलीह सोनार के दोकानमे त कहली अंकल हलेन हैबाला इ बाला बेचके केतना अतौ पैसा? त कथी कहैता बैयागे इ बाला कथी हौ त हम कहली इ बाला मिठाइयामे ना रहइसउ लागल चानीयाके उहे बाला हउ । त कथी कहइता बैयागे इ बाला थोरी बेचाइसउ जे तोरा के कहलउ इ बाला बेचाइसउ? त हम कहली हमर संगघतीया सब लेताइसउ । त किदो ना ओकनीके झुट बोलले हउ इ बाला खाइसइ । इ बाला ना बेचाइसइ त तहियसेन हम निकालेके छोरदेली।